Aloa dipende se möto möto, ò se unna vespetta, un motorin. Möto, ô diggo za, che no, aloa m'é ciù cao guiddâ a machina. Invece o motorin me piaxe tantiscimo, quello vento in sciô moro, quella sensaçion de velocitæ. Se capisce, se ceuve vaddo in machina.